जैसे आजकल के समय में जो आधुनिकता है, वह हमारी परंपरा को खा रही है। आजकल के लड़के और लड़कियाँ अपने रहन-सहन की परंपरा को भूलते जा रहे हैं। लेकिन जो परंपरा है, उसे हमें हमेशा बनाए रखना पड़ेगा, और वही भेष-भूषा में रहना चाहिए।